مشروبي المفضل هو العصير الطبيعي خاصة عصير البرتجال، عشان تحضيره أعصرالبرتجال الطازج، وفيه عصارة، وأضيف شوية سكر على حسب الرغبة، بعدين أصب العصير في كوب، وأحط شريحة برتقال على الحافة للتزيين وبس، تأكدون إنه تستمتعوا بكل رشفة لإنه منعش ومرة لذيذ.